اكيد طبعا كنت هتناول العشاء مع دييجو مارادونا عشان اعرف منه هو بيحب ايه و بيكره ايه وبيلعب كوره ازاى و كانت حياته ماشيه ازاى عشان يكون لعيب حلو وايه اكتر حاجه بيحبها بعد الكوره وايه اكتر حاجه بيحب ياكلها و اكتر حاجه بيحب يشربها واكتر ناس بيحب يقعد معاهم و اكتر حاجه بيتمرنها واكتر تمرين هو بيحب يتمرنه